أكثر المواد اللي كنت أحبها في المدرسة وأنا صغير هي مادة الرياضيات. بعدين يوم كبرت شوي مادة العلوم. بعدين في الأخير ولا الرياضيات ولا العلوم لأنهم في الاخير صاروا صعبين شوي. بس يعني أكثر المواد اللي كنت أحبها الفترة الأخيره وبدأت اتخصص فيها اكثر هي مادة العلوم طبعاً هي الأفضل بالنسبة لي